ଅପନୋଂ ଜିତେ ପ୍ରକାର ରୋ ପୌରିଯା ମାନୋଂ କୋ ନା ବତେ ବଜେ, ତହାଁ ବତ୍ତାନ୍ତୁ। <hesitation> ଏଠୀ ପୌରିଯା ମାନୋଂ କୋ ଭୀଭୀନ ନ ପ୍ରକାର ଵିଶ୍ଯାରେ ବତେ ଆଗୋ ଗୁହା ଜଈଚୀ। ପ୍ରସ୍ଣଡି ଭାରୀ ସ୍ଵରଲ ଆଟେ, ପୌରିଯା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଭିଂଡି, ଆଲୂ, ଟମାଟର ଯେ ପୌରିଯା ସୋ ଭୀଭୀନ ପ୍ରକାର ପୌରିଯା ଥାଏ। <hesitation> ପ୍ରସ୍ଣଡି ଭାରୀ ସ୍ଵରଲ ଆଟେ, <hesitation> ପୌରିଯା ରୋ ଭୀଭୀନ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଏବଂଗ ଯହାଁ ଭୀଭୀନ ଆବର ବିବକ୍ତା।